Ja xraxra'uan na <noise> na xra xraroni xranch'i xrui tsejuni cha sintha nena ndithu rugunda chexini nk'eru chadio' je nchadio' ndaruna nda nk'e xru thianxi ng'ena yanda nguruin tseju xruin tjuyajua nio nguya ba thaba guya maxitsi yeña chasin nthajni tangi sikon nisa tsuthe ni <noise> ya na tha tsingo ya ncha guaxruxi tsejoni nagua thaxini nche diu.